Aar obho adighi ka aridi dien inam ibha ibha idi tedmn ibheh loor ikenya. obel obho ipalaan epalan enaan olo odi amel ageiy kedio ana ughi kedum, odi na pel to orein na siin tooreiy kedio aloghom aar rodi opel ghadio asiin tooreiy lo na mooghe miin ezo ikpar momiin obho odi na siin to onon oreiny olo na mnugh bòbun aagh odi amed. Aar obho adighi õ keeghe, odi oghomio momughi. <noise> Owon énam olo aminaabhegh lõor olo na pel tooreiny naki toreimy. Peghereke eghereke enam olo odi na legha mokpo odi tanyu, kezobho ikpo irneiny. ikpo ale, obho odi na le, so odi na pel tanyu naki tanya. na dua to yiin naki to onon esi. iibha pinam olo idi te bhugh ezor. Onon enam olo odi mezo po ughol obu, obiu enam õlo anel ageiy kedio odi na tugh tanyu. na pel toreiny na ki tooreiny kedio odi naleiy gha mikpo ureiny. Ikpo iireiny ipabho odi na le nedighi gha zodi mo mel ikenya. Ana naeghe mobu useeri kua onori enam do na tugh tanyu Olo ezobho ana ughi usi amiin zina ezobho odi apel pana oru emu amiin zodi pe nam olo eedi ighol ukpobia ukpobia onon enam olo natugh tan yu ireiny. Ezobho odi amiin oiy ooy benaan po odina pel adua tooreiy aten tooreiny ana omiin mu zodi. iibha pinam olo idi tedum emaezor olo abheebh loor mageiy then imel. Aar obho adighi o keeghe eedi neleiy ikpo ireiny ikpo ireiy na nogho meenuum ma aloor o na nogho abekeiy igghe ighol ikpo iireiny eteiy iyaam taloor oiy ooy obho ikpo ireiy eteiy na miyaan taloor inam netugh tanyu obho nepelgh neki to oreiy nepel neki ta ale ne pel neki to obu ami na deghe suo madien inam iibabho so ibha pinam olo idi teebhugh ezoor. Aar ukolio ibha idiighu tinon arubhugho ibha inon arubhugh ami utuedio agba nut ibha idi te suo ezor no tughom o ibheebh ageiy nepel toreiny neki tooreiny ibha pari dien inam ibha idi tezoor kaami adeghe